Ny tao telo amby ropolo sy roa arivo la agnamiko da midika ho tao ny fahendrea tao ny fanaregna ny raha tsy mety mety aby ze atao agny ze natao tegna taloa agny eee taloa el be tagny